<noise> toh – toh Hinje lotiyaŋ hari no iyya isaŋnoga iga chi ase, bara gi hinje lotin da da har kwato nise, ba dumbari no ni nwa yachine wala nwari yachinewo kaŋ kaŋ din gwaŋda hinje gau niga daŋ ka lotin da ama fun. Borchindi za nina lotino ni hinjaizo ga kuri ka, zam ifo se bara gwaŋda dori bora hinjaira harai, zam bai kulkan hinje maŋ donu ziriyan za nina bundize daŋ ka loti no aga sintin kuri kayaŋ, nidi bar chindi mo ba mehau wate mehau wate maŋchi bai kulno gaba hinje lotiyaŋ za nina nwari nwa no niga daŋ kini mayo kusi ka hari munu, no niga daŋ hari kin mayo kusi ka haro munu, zam ifose ama sidu bara gi daŋ kin mayo kusi ama duka hayo magase nim dukama ni hinjai kani magase no negate. saŋnaŋ da na kwattu nise da maŋchinna lotino ni hinja ra nisi du lakkal kanai, ni gono daŋgadai follokwam nisi bai naŋkaŋ no niga ka. Har chinda kwatun se halingadu ama hun da char da kosu ka mun ga ama du ka fun nise. Sabida ifo magase nisinda chindi da isinda wayaŋ kaŋ ga loti bumbo bundize kulkaŋdumi idu digo follara igi hinkadaŋ ka loti, zam di wadin dumo da kwato nise nisi bai naŋkaŋ nigi kaime, nigo daŋgadai follokwam, ase no niga dai ka daŋ nigadai ka hin kin hinja lotin da ka hinse magase bar chindi mo binde igingai hinjai.